﻿Kurora puroguramuzi ha TV, harimu puroguramu zingoza bagyeta bata egyo purogramu <hesitation> eya NBS eyoleka ebibairemu omu omupolitikisi. So ngonza munno puloguramu ezikwoleka politikisi na mahanga agandi nkokukoregana, ebirikuffa omumahanga agandi nebirikuffa hannu. <hesitation>